واش مهم للاطفال في المدرسة يحفظوا قصائد مزيان ولا ذاك الشيء ما عنده حتى شي اهمية علاش ولا علاش لا؟